اا نقوم موخر وقت تانيه نقوم نمشي نروح البلاد نقدي القديد و ندخل الدار ناكل فطوري و نرتاح شويه و العاشيه نخرج نمشي نتفرهد نمشي في الحديقه العموميه.